zannin gado ni do vo'ina tiggo beh do ve'ita hado tiggo ta dunlop ma wada dutti boh a wawan a sudda beh mai to'a do nana janghol a wawan bo diggudhum to'a ve'iti hado tiggo sai a wala